Gny <hesitation> mily fitotoa hany zashy, da <hesitation> fi- fe- fandroitia hany izy io, rahaam-bazaha izy io, raha <hesitation> ohatry oe misy ohatry hoe kolitra ohatry, na sakay, tianao ho rotiky zagny io raha io, na io hanin-daza io tiànao hany malemy be, da amgn'- da ampidirignao amignao izy, misy boite fagnapidiragny anazy, da rehefa tsindrinao gne bokotry amignazy gnao, da rotiky io hany io.